Ọjọ uṣẹ ṣẹgua <noise> wa ma kuo ro ni ọwọwọ wo wa sọ gua ré, wo wa guẹ ẹji mi, wo ma guẹ ẹji mi kuro, wo káá gue teren di ino guẹ kuro rẹm mo start gba sé us ren o, o wa sé uṣẹ mo wa gba ete uli, gbá gbá álẹ uli mo wa nọ ubo ghan dede ferẹfẹrẹ mo ma da nọ ubo fẹrẹfẹrẹ kuor kée <noise> mo wa gba ode, gba ana ibara mi, ion wa gba dede fenefere di mo gba kuro ren mo karé kée mo káá on mo káá gbé <noise> ẹsọ ṣi o dé mo ka sé ọjẹ <noise> mo ma da sé ojẹ juro kéé, mo ka da kpé otonghan kienekun mii eserer ro wa o, a wa gba oje di e ghan je a ka da gha ni kenejun ka da gbé ojẹ ro ré a ka da je, di ama jerun kuro kéé, ti o sé ti o ma da fe ré uli eko ti o winoron, o wa ré svhool, o ku ré uli ekọ a ka da gin gbe aghan aghan ma je oje kuro, aghan wa gue, a ka da ré uli eko ti a gba ré uli eko wé <noise> ọsọn mato Aghan ma kuri uli-eko gba wa, a isa da jerun a ma da jerun kuro ke use̱ ti o da wi inoli, a ka da séè. Oláà mi wé, bi mo sé kuro, bi mo gue gba sé urun dede fenefe̱ne̱ kuro ke, mo ka da ré o̱bo̱n <noise> di mo re obon we, mo kaa fe̱ urun temi ta, mo mada ta kuro, mo mada wa ale, mo ka da kuri o̱bo̱n, bi mo kuri obon gba wa ni ale wé, mo ka da se̱ o̱je̱, o̱je ti a je̱ <noise> oma ghan wé, ira bo̱bo̱ we di aghan kuri uli eko gba wa wé, aghan éè wa kpan omi si inoli mo ka da kpe aghan aghan rakpan omi ira ti we kpan ami we je̱ o̱je̱ ni inoli we̱ <noise> omi kpikpan owun ré sé use̱ re, kpan kuro, wo kawa je̱ oje̱ <noise> wo ma da je̱ oje̱ kuro o ke̱, kenekun ka rasun o̱jo̱ use̱ okeji mi mo kuoro ke̱ renfo̱ re̱n mo ka a gue eji mi bi mo gue eji kuro mo kaa gue bi mo gue kuro ke̱, mo kada re aghan ka da gba inoli, a ma da gba inoli kuro, aghan ka no̱ ubo ghan dede fe̱ne̱fe̱ne̱ ama no ubo ghan dede fe̱ne̱fe̱ne̱ gba no kuro ke e̱ne̱ ka da gbe eso si odé dáà se ojé ka je̱ <noise> ti a je kuro wé ti o mada fe̱ ré ugha <hesitation> uli eko ka da ré <noise> ti o̱ma de̱fe̱ ré <hesitation> ubuse̱ o ka da ré, wa wé ene ka se̱, o̱son ma to, a ma da kun uli eko gba wa, a ka da a ka da o̱je̱ ti a wa je̱ <noise> wa wé mo séè, aka da gbéè su we̱ tin aghan oláà mi mo ré o̱bo̱n ale̱ mo kuri o̱bo̱n gha wa, mo da kuri obon gba wa ni ale mo kada se oje ti éè te sé use̱ ro, ré gba sé use̱ re̱, wo ma da sé use re̱ kuro ké a ka da gbe oje si a ka da je̱, e̱ne̱ ma da je̱ kuro ke̱, aka da sun kenekun ka da te emi ro, kenekun ka da sun wa wé ren, ojo use̱ okeeta were̱ kerenfo ene kpe se̱ o̱jo̱ use̱ keeta mo kuoro ni o̱wo̱wo̱ ren aghan ra gue, ita wé, o ma da kuoro kerenfo, eju okan wé ren kenekun ka da ra sé use̱ ro ti o gue ji, gue ji, ti o gue, kenekun ka da gue, wo ma gue kuro ke wo ka da gbe eso̱ si̱ ode mo wa sé o̱je̱ gba gha kenekun ka da gbe toro kenekun ka re gba ra je̱, wo ma da je̱ kuro, ti oma fe̱ re̱ obon o wa ré obon ti o ma fe̱ ré uli eko wa ré uli eko, ti o ma fe̱ re bu se̱ ka re buse̱ wa wé e̱ne̱ ka se̱ <hesitation> àle ma to̱. Mo ma da kuri obon gba wa kenekunka jerun kuro, kene kun kara sunsun <hesitation> ojo use̱ okeeren were kerenfo rem <hesitation> ti o ma ne use̱ wa sé ro ni inoli uloo owun ré ka gba ale wi uwo owun ré ka <hesitation> gue esete, uwo̱ owun réka sé ojé, wa wé mo kpen kenekun ka da jerun ni owowo ti wo ma fe̱ ré uli e̱ko̱ wa re uli eko ti o ma fe̱ ré ubuse̱, ware ubuse̱, ti o ma da fe̱ ré o̱bo̱n gba ra ta urun, ka da ré o̱bo̱n gba na ta unin were, eile̱ ma to ira e̱re̱n woka da ju bogho̱ wa ji jubo̱gho̱ wa wé ukun oritse̱ ka da ré gba se oje ti a fe̱ je̱ ni ale kenekun ka da gbé o̱je̱ ro gba je, wo ma da jerun kuro, kenekun ti o ma fe̱ sun wa ré gba ra sun, ti o mada fe̱ gho e̱gho cinema, o wa no̱ gho e̱gho cinema utukpa ma wino rem, were̱ ti utukpa éè winoron, ti o ma da̱ fe̱ ra sunsun o wa sunsun toro wa wé ame ka sé o̱jo̱ use̱ kaaru were kerenfo re̱n, ejuma a wa gin gbe o̱ma ghan dede kenekun ra gue̱ ro, ti o ma fe̱ gue̱ ra gue̱, ti oma fe̱ ré uli-e̱ko̱ di o ré uli-eko̱ ba ara fe̱ re ubuse̱ o wa ré ubuse̱ ro. We̱re̱ e̱ne̱ ka se̱ kenekun wa gbe oje gbe o ka da je, o ma da gue kuro ene dede ka da kuri inoli olaami o̱bo̱n mo ka re, mo ka da ré o̱bo̱n, mo ka ra ta urum ti emi kata, we̱re̱ e̱ne̱ ka se̱ o̱jo̱ use̱ kaaru we̱re̱ kerefo re̱n wa gba ale uli wé dede fenefe̱ne̱ gba gba á kuro ti o ka gue̱ esete uwo owun ré ka gue ésé fe ni onuwe gue e̱se̱te ni ejuma gue e̱sete, uwo owun re ka gba ale uli, gba ale uli re, o ma da gba ale uli wé dede fenefene kuro ke ti o mafe re uli eeko ro kada re uli eko o mada fe ré ubusé ka da ré buse̱ ti o ma da fe̱ ré o̱bo̱n kada re̱ obon we̱re̱ e̱ne̱ ka sé ke̱ke̱ke̱ gba rato week we̱, we̱re̱ aghan ka se̱ ojo̱ use̱ kaaru ke̱ne kun kada sé use̱ ro <noise> o̱jo̱ use̱ kaaru wé wo ma aà ka ré school ni ira e̱re̱n aka ré uli-e̱ko̱ ni ira eren, ona dede kada wi inoli, utukpa ma da wino, aghan wa wi inoli, a ka da gho egho cinema o̱laami wé de̱ o̱jo̱ use̱ kaaru we̱ mo kpé ré obo̱n mo ma da ré obon gbe da wa, ale ma to mo ka da wa ni ale̱ wé di é sé use̱ wé mo ka da gih réra sé use̱ re, ra sé use̱ re̱, e̱ne̱ éè a da oma o̱laagha, ra se̱ use̱ re di ghan se̱ use̱ ghan kuro e̱ne̱ ka da jerun e̱ne̱ ma da jerun kuro ke Ira eren o káà sunsun, o ma da fe̱ gho e̱gho <hesitation> egho cinema wa gho, wa eren re̱, oju se keeje <noise> owolo o̱ ma to wé kenekuma gue o, ré gba gue̱ e̱ji re, gue ji ro, gue ji re̱ kenekun ra gue, wo ma da gue kuro wo ka da gba noli dede̱ fenefene, gba jolo noli wé dede fenefene̱ di ewe éè si ré wi oritse̱, use̱n oritse, ene̱ kada re̱ use̱n orite̱, uli oritse̱ ni ira eren wé, e̱ne̱ wa o̱jo̱ <hesitation> ojusokeejé wé, e̱ne̱ wa re̱usen oritse, e̱ne̱ ma da wi usen oritse keke̱ke̱ gba da gbo o̱fo̱ oritse wo ma gbo ofo oritse̱ gba wa <hesitation> e̱ne̱ ka da winoron utukpa ma da winoron, e̱ne̱ wa gho, e̱gho chema, e̱ne̱ mada gho e̱gho, gho egho <noise> urun ki urun ti kenekun <hesitation> ti o ma da fe ra se̱ ere mi ni ra sé ere, ale mada to kenekun ka da sunsun, aghan ka sunsun, eju ma dama, aghan datu start re̱n uli-eko, uli-eko da á tu dé lefun kenekun ka̱ da ré wieko wa wé e̱ne̱ ka se̱ ren o̱ma e̱yé oyibo bobo wé aghan bo̱bo̱ ghan ju o̱to̱n ghan si, o̱to̱n gban éè sé use̱ ni ino̱li o̱lagha owun aka se̱ oláà mi de̱ o̱to̱n mi, méè ka jedi o̱to̱n sé use̱ o̱lagha, mo ma <hesitation> lefun ni àle Bu uko̱jo̱ <hesitation> ukojo meefa ma to ira ti uwo èè wa ni inoli èè wo illi mi gba sun sun, mèè ka gba ni ewo̱ o̱ma ki o̱ma teri mèè ne̱ o̱ma̱ ti o sè olagha bobo wé awa fe̱ jo̱n iafe̱ oma ghanti ose olagha ghan wé olaami méé mu ewo ro si gbe aghan <hesitation> di mo re̱n temi gere, wa wé owun ene̱ ka sé o ojo̱ school ma da to, ene ri school o̱jo̱ <hesitation> o̱jo̱ <hesitation> eko̱ ma to aghan re uli eko̱, aghan ré uli eko we a ma da sé <hesitation> <noise> urun ti ei ya, ana tu uli e̱ko̱ wa, di emi gin gbe̱ aghan gbéè le̱fun di emi so̱n tan urum ti aya ni uli eko wé mo la ti ka so̱n gba <laughs> ma tabi aghan to uli eko̱ whether aghan éè to uli e̱ko̱ wa wé mo ka so̱n, wa wé mo̱ so̱n iwe ghan, we̱re̱ ene laa sé sisi ira bobo wé aghan gba uruno lurun ti a gba ya ti a gbaya ni iwe wé, aghan gba wa ninoli, <hesitation> mo wa gin gbe̱ aghan o̱neti o ne̱ re̱n féè, a ma to uli-e̱ko̱ niejua féè di uwo mu gbe baak, di uwo mu gbe wa wé ene ka sé <hesitation> so lyanyin dede fe̱ne̱fe̱ne̱.